Karazana legioma sy voankazo hohaniko isan-kerignandro a de m- voankazo zao raiky, de akondro un kilo mandritran'ny herignandro de legioma ndraika <hesitation> telo karazany, de am- misy amin'izany pomme de terra ansasany antsasakilao de misy karaoty un kilo de misy tômaty fahefany.